Au amagurito eagoto bona au laganigu ten yas kavana ten yas eagoto ileven twelv bena au vanuga sikurinai ba sikuri goi dagarana mabarana sitoa davana lagilagi gai tamamai emarigoto ema shopinto goi neganai tu enabe moni tu fifti kina mogo sena mo shopin baegeri ema wua lagasirito tu noga mo tu hanred wan hanred shopiniri kavana gia fotnait kekei davari asi barego mo taimnai kekei tu hanred vira kavana plas davari egabirito ia eagomato goi mosibi ai ema shopinto neganai tum o shopin baege na ema vaga gigisegiato neganai tu begeago mo fotnait ta ma be gabia mainana ewaiato evarageto vanuga gana mo au atanto gabunai bena mo ganigani gaina aganirito eagoto bona fotnait ta maki eagoitagoato bena gena moni ma kwari moageri gena akaont ai bena motu mo wiki nuganai kara. Akorito o e shotogoi evarageto goi mo kwikila sitoari ai monai evoivoito ea shopinto ma egenogoito sena logo gai moni asi gavetauto korana tu gia logo gena bagoa logo mogeri mai toma dagara davari bege varage fifti kina bowai iago maki ini dagara viravira mo bovoiri bena bowai iagomari numa beragani boeago mo seim ting mai toma ama tugamagiani bona mo gatanto tugamagi asi ilaila gwagigi toma vovoka kika tu davari asi barego kika be bukin ai edaudau togani be eagoni mu fore misina kekei eag mo fotnait ai egabiani eagoni ea voivoi iagiani bena mo tu ekorini eraganini mo tu ma eagoni ma eave bena bukin ai ma edaudau togani bena fotnait ma egabiani mo bukin ma efeiani neganai tu bena mo tu bena asigina bena mo tu vito asi guinenai tu gai asi gevitomato toma tu vito eragani korana tu kara dagara davari be varage Fotnait monina asi barego monina amaont na to mo aina eavotuni sitoa gana bowai eagoa mo moni tu asigina maketi davana maki be varage mo rekena tavi ini toma maki bua fofo davana maki ainai mo bea ragasi benamo toma tu gebasi bua tu gebasi tavita tavita bena eserorini korana tu kara korana davana bevarage dainai fofo maki ekari gutuguturini be tavita tavita vau eserorini korana tu davana bevarage bene bena toma tu tarima vovoka evitoani bena kara egorani lema ebaregoni pikpoket ebaregoni bena toma tu gareva gareva maki gwagigi goi noeago goi tarimana goi be gitamuni o maitu ma gena bena goi tu be gitakaumu moga toma tu mobail fons be barego be gutuma be toma tu moga gena nega maea be motu mainana bena motu ekeagoni mani eagosini etoni bena goi tu bokori tu moga motu etanu gaumuni bena goi tu boeago bena kai Toma tu deika gena dura egitaiani bena ebutu verariani bena laga mogo dei gena waleti egitaiani gena fokese ai egitaiani bena ebutu verariani ekoki vagini ebibi vegof vegofavegofani kai ekoki vagini ewa rakani maguri berakava kwaikwai toma guinenai tarima asi evitoato toma tarima evitoani toma sikuli maigeri merori maigeri iunivesti student toma moni asi enarini toma be lakalakagoi ta ta gena oun bisnis evalagani gena texi o gena kara evalagani korana varau beriba gosi korana moni tu mainai maiga makesi ai maiga